جرب تشرب شاي الأعشاب قبل النوم زي شاي البابونج، وابتعد عن القهوة والمشروبات المنبهه. حاول تخلق جو هادي في غرفتك، علشان تساعد نفسك على النوم بشكل أفضل.